Eh azafady ramose fa tsy raha nikômandiky ty, lasopy legioma nivolaniko teo fa tsy lasopy lako de izy koa mety mba soloagna azafady tsy tsy raha nikômandiky taminareo ty.